Zaho zany agnatina avion aho kay mipetraky amina place-n'olon-kafa. De gny ho teneniko angamba de hoe: ah azafady tompoko! Mialatsiny fa heveriko C ty place ty kay izy ty D. Amy le raiky aloha, amy le raiky aloha ao zany gny misy anaha azafady fa diso place avao aho fa diso famakia ka mazahoa toerana re tompoko oh! Aleo aho hifindra amy place misy anaha ao.